<noise> Ny a <noise> Marôka da mafana satria manakaiky ny dezera an Saharà aby manko o. <noise> Mafana gn'agny mandavatao. <noise>